Mun tiire, tiire la nwa lumu, lumu ti ɓurak, vee nung ka nin nee, nin shi manghe yimam tin te makaranta, nin shi ɗeɓe she ɗeɓle, ka pene lue she ka ɗeɓe vee, vee ye nung tuli shi yili ti luki ti luki, vee minshi wii shi yele gub ka tin yilli ta yele gub ko ka k minshi wi shini vee, vee ye nung ti luki ti luki, voro ne kele yi nin ne nwa di gub, kwe nung kan ere kimi voro ka kwe shangha ni turim.